Bueno la pahqaniik loo' lo ke naak aqa'aram cha han qa'sa mood nqatz'ajam qaq'ab' qa'sa mood re' kurik nqatz'ajam qaq'ab' han pienso ke peet pues este nqak'amam pa sa ha' nqaye'em chi paam sa qaq'ab' nqaye'em sa qaxab'oon nqaqapam nqatz'ajam pero nqatz'ajam onteera pan yajaliil qawuxk'iaq ja'ar pan yajalil qaq'ab'is nqasam ala onteera la la mugre ke wula reh porke si hoj nqatz'ajam kurik qaq'ab' man facil ta nqayaajwa porke ro'na mayormente ke wula k'ieh kimik entonces es importante nqatz'ajam bien bien qaq'ab' igual nqak'utum reh qak'uuun nqatz'ajam bien bien qaq'ab' nqak'amam sa xab'oon sa ha' y nqatz'ajam qiib' bien bien sa qaq'ab'